حسناً بختار لك أرقام مهمية بوضح لك فيها ذلك بجيب لك مثال على قراءة رقم الهاتف عندنا الرقم الأول سته ، خمسه، اربعه ، ثلاثه ، تسعه ، ثمانيه ، سبعه وعندنا الرقم الثاني اللي هو اربعه ، خمسه ، سته، سبعه، واحد، اثنان، ثلاثه.